شوف ترى الموضوع مرة غريب لكن أنت تعرف حيوان الباندا ذا اللي لونه ابيض واسود مع بعض انا أبي اكون مثله اعيش كذا مثلاً يوم يومين ثلاثة مثلاً كل اللي علي إني أكل العشب اللي هو ياكله كذا تمام؟ العب مع اخوياي وباقي اليوم نايم. اقوم ثاني يوم اسوي نفس الكلام واروح انام بعد. يا سلام